<hesitation> ase osemo ya okorosia omochere, gokogenda eduka oyogore, omochere oywo oyorete oyochore omochere nore obwate amagena. Oyochora ommmo omochere oyo orabe kabisa oyoooo oyosibie ekero kwayosibirie, oyokamue, alafu oute rende omorero noutete <hesitation> origie egetunguo, nnnnnnke ndigie na echinyanya, <hesitation> omochere oyo gonkoyoberia, igo ngoaka esabu ng'aki, amache nare ekiwango okobeka tobasa koimoka obe erongori, googooopima amache, akoiyora omochere oywo, naende okobwatia nki okoyo okoriera. Bono onye gogutumia onye na ching'ende ching'ende igo okonyora ochiiyegete, chire tayari. Ekero omochere oyo oiyire, igo ogo oyokarange egere, oyomanye koyobeka <hesitation> oyobeeeke ooo oyoooburakinie ching'ende bono orete ching'ende ochibeke kando, egere, obe okoe eyamu ya okoria na ekerooo otagete koyomenta obe omuya mono nabo okoyobeka ebinto bire ebi bakogora eduka ebi bibikomenta ekwe ekwende, okogania koria, okogania koria endagera eywo aseeee obonge, naende eyaanse naaa okobeka echumbi ere ekiasi egeke etanyare gokogaragaria.